<hesitation> punna kunni iya, <hesitation> anuji kunni anu <hesitation> bosiji na apa parallo, punna nganu injo <hesitation> punna hattu pabosi i injo bulan-bulan <hesitation> tallu na appa lah, jari punna hattu <hesitation> anui <hesitation> hattu paralloi bulan-bulan tuju na karua.